So haala sunon haalama, haya neɗɗo miccititto ɗun, warata e hakkille mun wakkatiiji ɗe suhinoo fa ƴaɓɓiti kaa fu ƴaɓɓoto. Hono nde janngannoonde, hono ardortoo banndiraaɓe mun, haa nde wari faa e golle, hono tabintinirta golle muuɗun so golla faa ŋeeña.